Ley galle amen ka yalla goota yalete tome, dum woni fulfulde be fu kamka be kalata. Kaa jooni non, eɓe nana haalaaji goɗɗi tawtude haala maɓɓe galle oo kaa. <hesitation> hono <hesitation> Bamanankoore, walla Farayse, ɗi haalaaji. Haala ngoota Fulfulde, kañum woni ko haalate.